متابعة الاخبار ديما تنجم تكون حاجا باهيا وحاجا توجع الراس في نفس الوقت وخايبا, المميزات هياا إنك تكون ديما على علم باللي يصير في العالم, مغاب عليك حتى شي, وتولي عندك فكرا عن الوضع السياسي والإقتصادي والصحي, اللي يعاونك برشا تاخد قرارات على ضو الممعلومات اللي عندك, أما العيوب إنه الاخبار ديما ساخرا بالحاجات السبيا, كيما مشاكل وحروبات, وكوارث طبيعيا وبيئيا, فلذلك ينجم يولد توتر وضغط نفسي.